Jan dabaxhíchí ta lia, hí kua nea tikuii ta na tanria tikuii na tanri tikuii ku ni nrokoa ni nru vikoa, ta kan xhían ña a chu kan na kuea ta ho o on. koninri ña koa nonri ta tannri tikuii ni kixa tannri rikuii tá ni kixá ni nrokoa ni kixaña na ho ni nroko nra chí ho ni nea tikuii ña konia chí koniva tikuii.